Kolontsain̈y ndrô Sedoaza àby io ndreky. <hesitation> Irô zen̈y man̈amia lanja resaka natiora ndreky fômba fiainan̈a maharitry karà zen̈y, ten̈a ny atôn-drô ankalaizan-drô isaka taôn̈o, isaka taôn̈o zen̈y raha zen̈y. Avô fahaizan-drô mandoky amin’ny areky resaka <hesitation> hena ndreky fahaizan-drô man̈ano resaka asa tan̈ana ndreky sary sary àby io koa zen̈y.